أبغى أسأل عن مركز شرطة قريب من هنا قالوا لي روح في الاتجاه اليمين وبعدها في الاتجاه الشمال وراح تلاقي مركز الشرطة لكن ما لقيته أتمنى إنكم تدلوني على هذا المركز علشان ذهبت فهذا الاتجاه اليمين وما لقيت إلا مول للأغذية رجاءً تدلوني وين يكون مركز الشرطة فأي اتجاه؟